Japon oa siglo siupa ndei Tumpa ou mbove ivipe mopeti emperador himan je jeva erei siglo pandepo jare ovape oe mopeti sistema calígrafico China jare Budismo kuae reta jaeko esa jekoreta china jekorami